Jaji hewan paling aktif ku wenni iyanaritu panniq panniq ko bangsa tangassoi matinro i jaji ku wenni messuq i sappa anreang <noise> jaji ku bangsa wenni engkani massuqtu balao haaa balao aga <hesitation> aktif tongi ku bangsa wenni jaji ero fanniq e massappai balao untuk nan- nanre